حضري المكواة، شغليها وخليها تسخن، افردي التيشيرت على لوح الكي، إبدئي الكي، إبدئي بالأكمام بعدين الكتف، بعدين الجزء الأمامي والخلف. تأكدي إذا فيه تجاعيد وكيها مرة ثانيه، إذا احتاجت، خلي التيشيرت.